Yaani muntu koo waviire na ukwerii, yaani ikakusaidira kabisa kuikalaa kwa furaha bila shida iriyoosi, yaani noodoma na hantu ukamuseaai ni nadomire ani nijei na jei nafyukire, yaani nayemwenevyo sianikuboiya chirichosi takuu ni mosiwako bila yashida aina yoyosi.